بص العربية دي يعني فيها مزايا كتير جداً؛ أهم واحدة شكلها شيك، وهيخليك وسط أصحابك كده معروف، وظاهر دايماً، <hesitation> تاني حاجة هي بتحافظ على سعرها جداً فلو جيت تبيعها مش هتخسر كتير، وقطع غيارها موجودة في أي حتة، وال <hesitation> الصيانة بتاعتها رخيصة مش غالية.